टीन बनावे के एक अलग टिप्स होगे के चाही जिसे आपन मन। पसंद के एक्सरसाई चुने होगे चाहेचे आपन समय पर ध्यान रखे। होगे चाहेचे आपन लक्षन के तै करे चाहेचे और धीरे धीरे सुरुवात। करे चाहेचे आपन डोक्टर से सला लेवे के चाहेचे वर्म अप और। कूल डाउन करे के चाहेचे आपन कोडियो और स्टेश थैनिंग। के संयोज करे के चाहेचे आपन सेड्यूल के दोस्तन और। परिवारन के सेर करेला चाही आपन सेड्यूल के दिवार पर। लगावे चाहेचे फिटनेस प्लानर के इस्तमाल करे के चाहेचे।